E tɔɔɛ̀, sèèìm jiwe tɔɔɛ̀ ka gbìàŋ wuiyè bìaà hmɔ̀ìŋ, e jèlà, kɛ̀ kàa gbìàŋ tɔɔɛ̀, kàa gè e fièfiè lii gbiŋ e tɔɔɛ̀, kɛ̀ kàiŋ noo gè kàiŋ sùàŋ, maŋ duum nyɛɛnyɛ̀ɛ̀ miiŋ kɛ̀ kàiŋ gùà sòi fofo fo, kɛ̀ kàiŋ naàŋ gùà kàiŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀, kà nyùnàŋ tɔɔ miɔ̀ŋ. Mìŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ìŋ yɛi naàŋ kɛ̀ kàiŋ nyùnàŋ. Kɛɛ eɗeweɛ̀ sua àŋ banàŋ tɔɔ tiŋ mìŋ nàŋ naàŋ nɔŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ. E wuiyè bìaà, mùŋ gbìɛìŋ hmɔ̀ɔ̀ŋ e jèlà kɛ̀ màaŋ gbìɛ̀ŋ tɔɔɛ̀ kɛ̀ màaŋ gì maŋ ɗì duum miiŋ gbiŋ, kɛ̀ màiŋ gùà sòi pangàà maŋ nyùnàŋ.